Iri wani country gaaren yen dadi kuka inta set kadar mawa imtuka country jada mwa ago wa kuma ni yinda emdura kuda surdunyae ta dami chim tda kana a a dole sugi kilaa wuli ya no yi ko ibaa kan kana kilaa wula kilaa mwa ibaa datna kisi ki ta kwa da gaba kwa emdu tra kwa saudia ga gian manzo guda tra gajuba kwo gaa zuba ko masalachi ga adini ai dunyae ma ivi tamze budai ido ka chimba saudia arabia adi mawa ita wulawa yigi ma duk dunia aka che maka gaba daya mu akwa dunya ma gabadaya jadi chibaya dunyae gabadia nakana nir saudia rebia kaaba kena tow ai ivi damwa gayan garamwa gayam gayaramwan chin nu yegi dunyae kwa kana gaachi moria ko gayam gam sudna ka chimba kaaba adaaduwae ga tra kwa madina ga si gutra kwa madina ga si ai makka ma imdaabu twenti fo’awas nawane ai awa stadna akwa jirgi mawa duk emdan tia ta chimba nizi ai adaa duwae kuma kuk tra kwa a saudia kuma ghujadi kana kabo kabonyae kug chey kug jaddi kana gubakwa sodia a alaham dullai kudika mwa kudi kabo ma albarka gutra kug pu ugnar makka ki gutra kigsee ama guta kabo gaatra garaa chai kabongyae gumwa transpot <hesitation> guwu gum mwa bisa gu tra kwa india kug la wula koi kug see mikug mwa <hesitation> gumo surziro kena mima su kug wi ye adaduu gutra fellir maadrik laa duk nagare kathir shir mai gutra kug la waste time nyae adi ibaade kug mwa ada mulmi gi wae alhaali ada sura kug mundi guwae hattaa mugu kwadda sudi zunibi waka.

Tambi ta lawandaa buuda ma arzikim ka expanding ma arzikiyan ka yedda kudu samaani dayi kashiya from our rigt place gaba daya akw dunayae rakiya bara saudia shine kuma njae makka shinae kuma gidan manzon alla sallalawu alai wasallam muje muzaagaya musake ama kuma dunyae gaddi isra mwa nigan ta mwaway ama kuma tow yan ita iya lthuma kuma yegira kama taabian tambunda laagae adi gaa tra gaa laa kira aray iri mea bula ra taala kiraa kwa egypt aray auw chaina aray sula aray <hesitation> mataambi nukanaa kabiva di kwa gi tra gala mwa kiraa kwa kasan waje gaasi ko dai rigt tda jeada ninigi ma tambi bunda lak kwa itraa kwo ita tra kira kisi ko kuma right guma buri tda sambiyaye kilaa kiraa kisi ammaa yadaa shaaway kana kilaa zaagaya kasan waje ko ki mwa shaakata ko rawat takira sobo da agun yawanchi inda ake sobong alla takira kugla jai akwanja yahud masara illaa guda mwa saakwa tarbiyan yaaranka da kuma naaka da matanda zaka auwra dikkan ku dayi ka nigi nang kan ni yabara ki tra kwa abaku ma ydaa mwa shaawa har ki la jaabia wue siratisira wae tdanyi wullai.